En sevdiğim yemeklerden biri Gürcü Hinkali, yani Gürcü mantısı, sonra ise kebap.

Ben korku filmleri ve devletle ilgili filmleri çok seviyorum.

Tanımak istediğim ünlü şimdilik Polat Alemdar.